Ngam se fangare gahi ge duga koi osu, sedaba joji capu ake, se gasi kambo. ena ma gahi ge, gahi fangare folo gola ua, se ena saki lau